ඇත්තටම ගමනක් අතරතුරදී මම <hesitation> ගොඩක්ම කැමති සංගීතයට <hesitation> ඇහුම් කන් දෙන්න. මොකද පොතකට ඇහුම් කන් දෙනව නම් මං හිතනවා ඒකට ලොකු අවදානයක් දෙන්න ඕනේ ඒකෙ අන්තර්ගතය ගන්න <hesitation> කියලා. එතකොට <hesitation> මම වාහනය පදවනවා නම් <hesitation> පොතකට ඇහුම් කන් දීම තරමක් දුරට අසීරුයි කියලයි මට දැනෙන්නේ. ඒත් වෙනත් වාහනයක යනවා නම් පොතකට ඇහුම් කන් දෙන්නත් පුළුවන්. <noise> ඒත් මම සංගීතයට ගොඩක් ප්‍රිය කරන කෙනෙක් විදිහට <hesitation> මම ගමනක් යද්දි නම් <hesitation> සංගීතය රස විඳින්න තමයි ගොඩක්ම කැමති. මොකද ඒකෙන් මට හිතෙනවා හිතට <hesitation> සැහැල්ලුවක් <hesitation> හිතට සතුටක් දැනෙනවා. ඒ සංගීතය ඇහෙද්දී අමුතු <hesitation> මොකද්ද කියන්නේ <hesitation> ජීවිතේට ලොකු <hesitation> ආසාවක් ඒ වගේ දෙයක් ඇති වෙනවා කියලා. ඉතින් ඒක නිසා මම <hesitation> කොහේ හරි යනවා නම් <hesitation> ගොඩක් විට <hesitation> සංගීතයට ඇහුම් කන් දෙනවා. මම කැමති ගීත <hesitation> මම <hesitation> තියාගෙන ඉන්නවා. සමහර විට ඒවා <hesitation> දාල මං අහනවා. ඉතින් <hesitation> ඒක නිසා <hesitation> මම ගොඩක්ම කැමති <hesitation> කොහේ හරි යනවා නම් <hesitation> සංගීතයට ඇහුම් කන් දෙන්න තමයි.